Бисёр одамон маҳсулоте чун наск, каду, шалғам ва тухми зиркро кам истифода мебаранд. Онҳо гарчанде арзонанд, вале серғизо ва пур аз витаминанд. Ин маҳсулотро метавон дар хӯрокҳои гуногун истифода бурд. Ба онҳо бояд диққати бештар дод, зеро онҳо ба саломатӣ фоида доранд.